एक अप्रत्याशित पार्टी योजना हमथै इन बणान चैःद की पैली हमथै थीम चुन चैद। फिर रोमांस थीम चुनला फिर थीम अनुसार सजावट गतिविधियों योजना बणे सकदा। मेहमानों सूची बणोला। लोगों थै आमंत्रित कला। पार्टी मा शामिल हूणू कुने। ज्याः से ऊमा उत्साह हुवालू। मेहमानों संख्या दिखला। ऊंकी पंसद योजना करला। स्थान चुनला। सुविधा जनक स्थान दिखला। सजावट और भोजन व्यवस्था ध्यान रखला।